Nder jammaaji ɗe mi njeyi goɗɗo rewɓe ngal, mi waawi njeyi ndungu. Mi njeyii ɗum haala to njippiɗam nder ɗiɗi sabu ngal.